هل يمكنك إخبارنا عن لعبة تحب أن تلعبها مع أصدقائك؟ ماينكرافت من الألعاب اللي أحب ألعبها مع رفاقي نقضي وقت طويل في بناء العوالم والمغامرات مع بعض، ونكتشف كل شي جديد باللعبة اللعبة تعطيك حرية كبيرة في الإبداع، وكل مرة نلعبها نحاول نبني شي جديد أو نكتشف أماكن غريبة